راح أحاول أتعرف على اصدقاء جدد من خلال عملي في المكان الجديد من خلال المولات التجارية ومن خلال <hesitation> الحي اللي أسكن فيه لو كان هناك في إجتماع مثلا للعائلات، راح أنضم له علشان أتعرف على أصدقاء وأشوف الناس الجديدة اللي ساكنة في هذا الحي، وأتخذها صداقات.